चिज एक्ठो दुधतिती बनल परिकार है अथवा किसिम हे दुधतिती बनल। अब दुधतिती बनल चीजमेहे पनिर, छुर्पी, नौनी, घिऊ, क्रिमचिज, मोज्रेला चिज आदि आइता।